افضل انو اني اقضيها كلها شابا بالغا لان اني اشوف انو سن الشباب هو سن الأستثمار، سن الأستكشاف، سن السفر، سن الطاقة، سن الحيوية، ف ايي- فاني كلي على امل اني اكون بنفس الطموح، بنفس الامال، بنفس الأحلام الي اني بيهم حاليا كشابة.